اول شيء بنصحه انه يبعد عن اي اكلات فيها زيوت او فيها مواد صناعيه ,تسبب تلوث او تسبب ضرر على الجسم ,انا انصح دائما انه ياكل اما اكل طازج ويكون اكل طبيعي مو بعلي اللي هو الاكل الصناعي حقه المصانع وكذا ياكل خضروات اكل لحوم كذا ,لكن الاكل الصناعي ما انصح به.